Rakkoor ndiyam addirta ndiyam, a sukan rakkoor o to ndiyam ɗam tellorto ɗo. Ni woni ndiyam ɗam rega, rewa e laawol rakkoor he. Noon noon kala no foti juutde yahan haa yaltita wuddere rakkoor ɗimmo to.